Rehefa zaho mandeha bazary a de enina entana vidiko: vary a, menaka, siramamy a, sira, hena a; hena io misy henanà lambo, misy henan'omby na akoho de legioma.